Harpa ndia boe manahik ana bisa tao na hatoli la yang manakamek ndia halan mana'a ma hatoli yang namnene boe rasa mana'a karna hatak ndia halan na semakin matua sone semakin mana'a jadi hatoli yang manakamek boe ala pede no halan al.